अमेरिका जु ची उ भारत से भोत अलग ची वाखे संस्कृति भई भोत मोर्डर्न संसकृत्रि ची वो लड़का लड़की मा क्वे फरक नि देखन वो दस ग्यारा साल बाद अपरा माँ-बाप ते छोड़ दयान्दा अर जु मौसम छिन वो थोड़ा ठण्ड ज्यादा वोनि गरमी थोड़ा कम वोनि, वखमू जन कृषि वोनी मक्का उगन ऊ अर यख हम जन रुपया पैसा ब्वना ता उ डालर ब्वन यू वाखे भोत अछि बात ची ची की उ सबते योक जान देखन उ नि देखन की कु गरीब ची अर कु अमीर ची या सबसे बड़ी बात ची।